A la nantiye klan wa wuyi kuna bambar klan nanniwa krakuwo. Bambara ayimia nanimia ti tumbarundo wuyi wuyi kuna bambara kraku ayimia a la kraniso a laso ma kuna tuku kla bišen nania ma woriyina dakia da woriyina kla jearo yikia woriyina nania da yukuria da lettini. Wori woriro ma klan nanimia da jearo nanimia yukurima lettinimi. Kaan nanimia, tiyi dayi jedekuwo ma akidiyi teyi danunkramo laro fandun dero lettinum bo. Hayiyi tiyinumma da akedi kirin teyi danun kramo laro hangalnumma awonun kuna kidama kla daangimi. La dangun kranimi. Bundo ti da <hesitation> kuna ti da nanun kramu yolonum tullu wayi tin klan nanimia hayiyi dero yolonumma da tullimi kidenum dimi wayi ayimia ayiye dimi wayi ti klan nanu awonu kidenimia awonumma klan kiciro dedero dumu dunimi ma kuna jean ma nanimia tiyia da woriyina kroro walca da a la dimi tamia da katen da kolonum dunimi ayimia dero dumbo wori woriro dimi. Bundo dimi dowonja da katen tiyia da woriyina kuroro wayi. Ti kuna kla mambarra klan nanimia kidenumma hayiyi yolonum tullun wayi anun la runun wayi kal anumma da dedero awonum dunimi ayimia ti kicila marrawayit.